كانوا يحاولون يلاقون طريقهم بين الغيوم الكثيفة والرياح القوية. بعد أيام من البحث، جافوا طائر حكيم يعرف كل الطرق. الطائر الحكيم قادهم ووداهم بأمان إلى وجهتهم، وعلمهم شلون ييتفادون ان ما يضيعون في المستقبل. تعلموا درس مهم عن التعاون والثقة في الأوقات الصعبة.